Aminahy alôha ronono fôgna rononona soja na rononon'avoanina zaigny ai satria io lokony samy fotsifotsy. Avakeo raha indesigny mitovy amina raha indesigna ronono fô zay mahatonga izy hoe aminahy izy ronono fô regny.